الطبله أو الدلوكه ولا الغاره ديل كلهم نفس الحاجه ، فيها جنبة فاتحة و ألتانية مقفولة بي جلد ولمن تدق الجلد الصوت بمرق وقدر ما كانت الدلوكه كبيره بيكون الصوت عالي و واضح. في وحدات بيتعملو من الطين وحدات من الخشب أو من النحاس أشكالهم كتيرة و مختلفة